Rohkõmb iks pruugi suula. Tuu ei piäq olõma meresuul, tuu ei olõq tähtsä, või kivisuul ka ollaq. A sojahämmähüst pruugi veidemb, kuiki võisiq vaest rohkõmb tuud kah pruukiq, tuu um jo ka väega soolanõ.